البوم متاع ال- العصافر هاذوكم الكبير فيهم حاول أنو يلقى ال-الثنيه، يلقى بقية القطيع، ملقاهومش، يخي قالهم <hesitation> هيا نرتاحو شويه فوق الشجره هاذي ونحاولو نعرفو من أن هي اتجاه نجمو نمشيو باش نخلطو على بقية العصافر المهاجره، يخي هما قامت عاصفه، يايخي هما اضطرو يبقو <hesitation> غاديكا.